ହମ ଵରେ ମତ୍ର ଦୂଈ ପକାର ତେଲ ଆମେ ଵ୍ଯାଖ୍ଯାନ କରୂ ଚାଉତରୂ। ରିଫାଇନ ତେଲ ଏବଂଗ ସ୍ଵରୀଷତ ତେଲ ରିଫାଇନ ତେଲ ବହୁଲା ବ୍ରାଂଡର। ଆମେ ଆଣୂ ଚାଉତରୂ ଗୀ ପୁଫା ଔର ମୁଫାପରୀ ବହୁଲା ଇଂଗ୍ରିଡିଯେଂଡ୍ସ। ଥାଈ ରିଫାଇନ ତେଲ ଆମେ ତରକାରୀ କେଂବା ପୂରୀ ପରାଟା କରୀ ଵାରେ। ବେଵାର କରୂ ସ୍ଵରୀଷତ ତେଲ ଆମେ କିଛୀ ତା ତରକାରୀ ଏବଂଗ ପକୋଡୀ। ପଦୌତୀ ଚାନୀ ଵାରେ ପ୍ରଯାଵ କରୂ ସ୍ଵରୀଷତ ତେଲ କୋ ଆମେ ଭୋଜଯା। ଭୋଜୀ କେଂବା ପାମପଡା ଚାନୀ ଵାରେ ମଦ୍ଯୋଂ ପ୍ରଯାଵ କରୂ।